Tëtäguasu Greciape jokope jaereta jei guinoi ara mediterraneo templado jokuae oipota jei iroi arayave maeti iroi mbaté jaeko oki jaema <noise> iviakuarapema oïretayave omboipi jakuvo opa mbae otini